Fita kanani me yak munaina inshni, ya kafatoa luhuan ldifu, ekese, ekese na mrwatafa huan sasa, edurki edurkikini me leke ya raese nu mlai. Luhuan ikalofeme, isoakra, esoakra luhuan alu amsa sasa. Amsa sasa lelelee sampe botono, ha loyhuan botono, lihuan fune. Fune lulelele ambele ambele huan amhafe luman amhalafe luman luman ame tiba mraaife hiluamani yama bota tiba mraa hua katatoa. Luhuan amra hilumani mrewatafeme un ese wuhini mraa ufaya. Luto huan luto huan langusung una esan kawalia malaw ya tabla wahama lau dorikama ya titfela malau ya bakmatifiteme, yak balatimitef ya sekira helau loyhuan ya. Eslomanime atebu leko lou kwalya matu esa fela maleuko, ya huna ya lelima ya roihuan, ya sikira luman hil. Hehuan leu ya huna isnoboleu ya huna esa anino waham mawa suli esa anino. Wahama mayasuli waham leku lau ya huna leu ya sikira helau. Ya sikira helau ya sikira helau. Lehuan fiteme sampe sefule huan ya huna wahasala. Yahonawasala tu yak yana na nimete munanaina, am unai ino bakawa hino wasalam. Luhuan ham nisi wasalama yakani amraun wai hime amra hakeme, loy amra obama yamuhusefu yatebu uhin ni kanalalamau.